Hoi slot gena, ngone oro ena ma kunci, rasi karehe ngone so masusu kunci toma slot ma tuso, rai ngone yo fri ena, rai ge, ena ma tomoi hoi ma